ठंडो खाना माइक्रोवेव में हम पका सकत हैंगे। माइक्रोवेव में खाना जैसेई हम रखत हैंगे। तो माइक्रोवेव में किरणें निकलती हैंगी। जोकी ओ खना को गरम करत हैंगी। ईके चलते खाना के अंदर जो मौजूद पानी प्रोटीन फैट। एक तरीके से चुम्बक को काम करत हैंगो। माइक्रोवेव की किरणन के संपर्क में आवे से वाइब्रेट हों लगती। जैसे अंदर गर्मी पैदा हो जात हैंगे और खाना गरम हो जात हैंगो। ई हिसाब से माइक्रोवेव को उपयोग करौ जात हैंगो। माइक्रोवेव खना को बहुत अच्छे तरीके से पका दैत हैंगे।